Karaha amy sambo ndraiky mokany zegny, misy coquegny le avy ambany igny, igny zegny e <hesitation> no <hesitation> mitazony le, sady tsy idiran'rano zegny izy e, no mitagna le sambo i <hesitation> zegny ambonin'ny rano ake, de avake misy ny motera, motera no ahafahan'i sambo io miroso, miroso izy e kaofa mande motera, na midoko izy kaofa vonoiny motera.